Jo ngë e di përçë ngë jam paruqerë, u ngë di të bunj tricat. <hesitation> Brënda te ku ngë e bunë njeri përçë mëma kript i ka të shkturtur, u jam pa kripë, quindi jo, ngë di t’i bunj.